. yegi arri sra-oa ya wa-ka de ka li mali ni ka-lah Adi ma-kwa la, yukru ira, ja ki makwa la yskra ora ye mae, ma-kwa ka yukru ora yaa mae yaa de- de kala imu ukau ichui a-etuse kala. Yegi arapa eka we-ikubaye, aka fudon asu na ada ojuzipa, udor yaa-waa kaa fur aju-no-ojuzipa yaji Anata mee. Yasi ogboba baar aki no-tsor-nisi mee, yasi ogboba baaa ali auorkphe ada osiuzipa yasi arrapa meei nom Yasi arrii ame alimee, o-ki de kali ene ka adii nom, yasi ama alimemi yaji orka yaa ni-ni awor ayaa niki igbaa awae yaa yasi orka ihaa ni ae̱ yasi oyim igbaa-wae, yaa ni e̱ cenee̱ bei munoru tei kuu yaa, yasi amae yasi ala. Ade kaa aden ka enor Alaa-yaa, yeazei akor awii igbaawae, ador nii, akpala-achu, ni-ka-lor lifupor, ayayaa-aki eju nu-ii-na-dede akor mae̱ Awor, alii ti gbarraa kali enor kali Ador, ni-yasi arri mae̱ azii naa awor, em-naniju yaa mae mae, yasi arri amea, de kali enor kali Ador

Yaji ame koba-clag-Aa nu-usta, sta ku-muno sti no-okpasi kpási ku-muno-ste nusti-iyin-yiwaa, yaji amee yaji arri kala arrapa, yaji alayei, asa así annu kari ador, ku-bí re-yeji- aliyee, emunimaror asthi, aki agba akwa ija Jay-Jey coo-onu-namaahani-iyor-kinu, nesi alalayla mee Ki-muni-marror stahi kposi kposi, ki-gba ijajay-jay, ki-gba-nusti waan staa staa ala-igude-yee-mer, yeji-oyi-amer alimer-mer Jesi kali epa-mer, yabi muni-marror ki gba kwa ijajay lyi-ojozi-epa.